Feno zavatra tsy nampoiziko be tamin'ilay izy. Fa tena hain'izareo tsara ny nandrindra an'ilay tantara ka! Dada no nentiko tany tamin'ny sabotsy fa mbola nisy toerana nalalaka manko. Fa ilay hira koa aloha tonga dia nandona be an!